Siku yane yoonalwa yaaboowa saana, yaani nkaakikishe naterekire chakuria chaboowa, soda jakavaa jimwaree, ukahakikishe uitere na maji ukafurahi na vana vako.